ʻO Tailani kahi e hoʻomana ana ke kanaka iā Buda. Ma laila e holo ana nā kānaka i nā ʻelepani ʻo ia koʻu manaʻo. <hesitation> No ka meaʻai he meaʻai nīoi a hiki iā ʻoe ke noi aku i ke kanaka hoʻomākaukau meaʻai inā ʻaʻale makemake i ka nīoi.